إذا ودك تعمل آيس كريم بالبيت، أخلط حليب وكريمة وسكر، وبعدين اعافي وعاء وامسكهم كيدا حتى يذوب السكر، صبّ الخليط في علبة محكمة الإغلاج، وضع العلبة في الفريزر لمدة أربعة إلى ست ساعات وحرك الآيس كريم كل فترة حتى يتجانس، وبالعافية.